Lo que de ra'a de n'a ngulje'e se lanu'u que rama bakejet pues es ranji m'au se rama lu'uey jay mes rama lijiañ jay kutse de nji ngum'au ljep de nji ngum'au jay kinyie pikie nan'a lu'uey y nji ngum'au se mung kanje rajuik mi'ia jay lu'uey y napu ngum'au se binjiu ninyiji napu maiñ de rapu m'au bi'ia de pur jay batse entonces kujuy kaung de kunji jay rama jay kua bakejep nikjie antes kauk lanu'u <hesitation> mi ma mamita juy lanu'u que juy va lu'uey jay que juy se kua manakejep nikjie pus juy es jay lu'uey bajul jay lu'uey nda bajes nda maex nanas y lu'uey con lats'i y bajul kinyie kute jay liyiut kujupu kua baeung bupay jay batse'eil <noise> y maiñ jay kua bakam bukuam pu kunjuey y se jay kua lupap njia pus kauk lanu'u juy kua lu'uey nda tsejep jay kinjiuy ngupjey kua bakuam pu kanaung mia kunjuey porque rapu ba'jey majau se kua lupap njia pero de chiu kauk ya kunji nu'ue se jay nijiañ xikiuk kujuy lanu'u ke kauk na'ey pues si lembu jay cuando juy bakejep nikjie tu'uey lo que es kunji limy jay lo que es kipiay skimi'i y con rapu kara te de manzanilla tsejep y rapu mi'ia tu'ey rapu la'eung juy tusal lapay bajau o sume tu'uey con maex nanas tu'uey chi ya kunji nan'ia pus kauk lanu'u kupu tu'uey y si ya lanu'u que ya nipep mbajep kujupu ya latsey tuba peuk se jay. Nda kare y ya lanu'u que jay juy bapu saria xil'ie pero antes kauk nunu que es kupu ndu'uey jay peuk pu l'ejep mamita juy ndu'uey jay ndu'ueng nipep em jay nukuem saria xil'ie lo que es jay saria pastillas pero chu kauk nunu que ya mut pus chu ya es pur rapu kje pero antes es pur con maex nanas y con kinjiuy ngupjey y con napu natsey bat'ey y jay kua lu'uey para que jay kua la'ey con rapu kipiay skimi'i para que rapu kua laju'u jay la'ey que jay kua lanjiep se kua bakejep nikjie pero de lanu'u se kua rama bakejep nikjie pus es de ran'a de m'au se jay rama lu'uey kutse.